اول شي اقرأ اقرأ وايد اقرأ روايات اقرأ مقالات شي في النت بس يكون الاسلوب زين يعني مب تقرا اي شي عقب شوي شوي تبتدي تكتب اكتب خاطرة شي ببالك حسن اسلوبك وشوي شوي بتشوف هاي عكس على كتاباتك يعني